N na nyaa m ma vini ba manta wa chuho wanchiura mma bi ya bautaa tswen yirì waa bera ya bu jun zun’a, m ma ya m ma kasenbi, na ma bi ya ben, m ma du ben m ma ya ben, m ma vin’i ashiri biki, ima vini bikia mma ya ben mmaka ya beu m makadu ba zhezhen, m ma mba bazhezhen nda tsun mba bazhezhen kuka kya ragura zhezhen nka train be ibe nyacho wasansan, kuma nka ra vo chidoa kuka tsazam yo, ku yin di kingyɛ ba zo byen wachia ndichi-wachia ndi chika ntsa ko maye ibe nacho bua ibe ndo ben’aria hun’a, kuma nkara vn dede’a m ma vin mantaa m ma vin komayem mma ya ben ma kasenbia, n madi chidon kuka yi kuka tsa zamyo wachia mpoka com panyim, mpo ka a- a business wachia ndira tsaka wachia ri ra yim awa yagap yin kuma wachia n dika duka bu degai yo wechia ndira bi ya ka abuakata dino, n nya ni po yirî a jarì a yiri abea bera pyu ayiri kwen i yonaa ayiri kwen hoa dede zua ra tsaza, ichin’ayeba umaspyu na buan nde yaa ayi asuntsa tsaa, kama yiri dede krismasra m mmapo yiri tankwen hoa m mara pyube, m mara hwen bujube, m mmara dabo debe mmara.

Uma nde nwu mara hwabe nacho kuma umara tayiu duk bua uka yiu kun de zoa ra so bu baatati iyaba, umara yiu mara biyau bukata dede zun, iyiu iyiaku ku nde zoa yaya ba, kuma i yiu ku, so kin ibe bua pyea kutsa zau wachia akuma kuka kuka mbyasan anacho bua waya yaipyia, kuma ndara tsun andoi kata kuka dua yayaipyia, ntsun dau be ko kuma n wum kuna tsana, abua gbe ba iyaye baatati aba zhen zhebe ra du yirì damua avhia. Wazun anwube manga bua bei yibe ku ba, anwube madan ku tsana bena zende ba, ikai gaa igbe anwua ri iya, wezəiya iyaitsa wani, abuzan’a fye awa chia kutsaba, amma au iyayeuma mba nwu, uma na tsanwu komaye, although kam, azhebanchi baatatì ko utsanni uristsakau wafyea urī tsaka tsayibea, utsayibe ko chidon khi don ma ku yinu naa alakuma ri ga nwazu chin bea kuma utsayibe kuma nkara nya ibe yoa m mkabi tsabe wachia mma ra du bu ko nde yoani, nkai ra nya nka ho aba zhenzhem ka ndesə be vi saniya, wachia chia ko nde dedeni maa, bera nde kinbe na so dii ba iyaye be dan ayo u tsam bua utsam bua, uma dan ubauba vin’i ku kan be ɗamua, n nanya. M ma duchi m ma dubu m pofan be bea chia abemaru be te kaa achinbe gun wacha beira du abe titi titi ko nde ason anì wachia be ma ru be, ndeka rìra bia abu katabe iyo, kuma nkara nya nka tsaza abe kyayem yo m myi hwenka ndo mm yika ndo baa sansan wachia nde ba iyayem sə, ko bema chiu ma be fovya be yinu dan eh afyin a ndua abem aru bendi wa yin da, am mhwa be tun fyinbea rî, ntsan dan nkatsun yiri be’a m ma ba tsaa, mka bi muji ba iyayen dan eh china china, n natsun be ahun’abaa, n nanya m matsa be, ayoni kufovya abazhezhem ku fovya, aba’un zam kufovya, ntsun bua mma tsa paa kubi dan apaa abe’a kuraji ba ndea vin’i kura jiba tusa vin’i n nanya m matsabe chidon ma gayim m matsa be mtsabe nacho bua nda tsua bea chi ko umachi be bearî azin uda uri gaatsa bea amma ufovya be aria uchiu ra ba, akin unaa ginibe amma uma tsabe ibe nacho chidon, urî ji be arîa hum’a be ari’a hun’a ifovya, atsuni ma iji be arîa hun’a ifovya amma be’ama chia ibe nacho chidon ba, auba chin diu ma urî bi ji kauba, abe achia utsa urî na kavyoba, ndatsun yiri be arìa hun’a ba, kuma nkara vo, nka tsa be ibe nacho chi don wachia ko ba iyayem ma bei mbu mikin bam. Ko bema babe nii be mbu mikia bam kuma nkatsa be achia nkai tsazaka abatsuiyə nkai tsa zaka pajukunya, idim pajukun be dua n wazuzu kuma beka dua tsazaza, nkapo ka yirì company wachia ndi hoka pajukun weu beta tsabutso bekara du wayayaipyia bube wachi beka seke ka ho pajukun kara kau, ifendoba ma beka du wa nwazuzu kafa idi buaria, kuma nkara tsun yiri abazhenzhen mghawe matsa manta, be karanta yiri fil ba tsan tsa be karanta in yiri doctor hoa, nima chi ndo as in anwu matsa manta matsa doctor ko ni ma pofan asimibi, nima ho pajukun ma weu, nima ra tsabutso, ni ma ra da doa sansan, kuma kuma ka da doa sansan ma kuka da doa ibe nacho chidon kara ku dado wafyeaba, u mbya i kaī sa kuma nkara nya ayoa mma tsabe ndanya nda tsaza kaa aba jobechum banda bandi tsazam yo, aba iyayem, ko kuma abashum, ba auntim abadom baa ndia baa indishon mantaa betsazam yo harì kai gaa mbi vin’i hunu mbi dubutso, nkara nya mmaka du butsoa dea mmaka tsa be’a nka sake ka tsazabeyo, mtsun na ntsa rayuwaa wsa ko be dan ndube ntsa za kan bandon yo ba ko amma maji be arǐ maa, ndifon vyaba, kuma nkara nya. M maka tsabe’a nkara nane don ayoa ichiu watamaa uma nde kin’u ma nde sen i dii ayini abeson ko kuma butsoa ura tsaa, anyuzua, utsakaa ya kokwi kama yirì aba- abara nane baa tamaa, bera fovya, bara nane bera dubu, ko abeson’a ria tama bera pan tama ibe butso ibe butso aria ma ra khen’a wani buzun ba, umara nane urī ba kin’ana kuma urì ra dubu yaskaī du wa yayipyin, ane abe tama mga rigaa chivo ba nan ea don uma kaya hwan uri nane u rī fovya, urī nya bu urī ba kin’anai, amma ba senbe baarî baa tama batati ma baatima baa ra tsabutsoaha a-bei tsabutsoari ma kapyinia be ason ku vinira yiri baa na pyinbu i manta batatia be babe moto ba be babe buzun nene baa, aberi da bu ya be aria hun’a uka sake kasenbu kapyin’a son ku vini ra kuma bema ka hwau yiri dubuu a – adiaba pyin’a kyadzwei dubu dib pyinia kyadzweihun’a urītsaye iyo, ri kwaumī wachia maa koo wa ne keke ya imanta ari ko kuma wachia u dabu uya manta arī, ga buju baa uyaana ji be be aria uyaina ji be bearì abua kai fendoni damua i fen doni uma riga ma ya ben’a uma ban bena dole bukata na kwankwan ga bukata buu ga bukata nuu ga bukata bazhenzhen amma umara tsabutso. Tsoo umaka sake mana nane igozun, umara dui gozun uma kara nane’a uma kara dua ni n de ihadai ben zun i kuma ififi wachia nikai tsabui yo ikas yapyin, uma kara tsaa uka n de kin uso dan nrigaa na tsabutso abeson n na pan’a n ditsam waa ri ba, umara du besan ko umara nanea, abutsoa tama ma chia dole uya duai be arī maa uyaa tsaba diu ba, apajukun nau bachia urì ho ka be ya wachia be ya nane ma bei n avyo, abeu vini kawe rira mbyau yoi ko maye, uma naa kuma ukai du, uka nde kin u so dan urì gaa ra pan be’a nditsam bua ri ba, uma ra pan be son’a utsaka urī na ne koma ayiri shago hoa utsaka uripo, ko yiri abu baa titti iti badatia utsaka uripo tela, uritsaka urì po shago tela ko shago tsweu, ko shago yiri abugu baa jiji, ko yii shago kinkwen bu baatia uma po uri ho pajukun so, wachia bebi bera yapyin’ abema beka ra du tsazaza igoa ria hun’a, auma ukai du wa ya yai pyin harì ba fen do ni kata.